I vorogno ndraiky zareo tena ita hoe tegna mifakatia zareo ambony aroa sady miarakaraka fa izy bôka tsy hein tsy hein tsy haintsika olombelogno bôka hoe mankôry moa fomba firesahanjareo kany fa zareo ndreky misy fotoagnagny misy vaviny mikiky magnagno iny aroa mamaly koa ny lahiny aroa efa ka ararakaraka olombelona.